<hesitation> won akkanantunnen dib ete ishinii won dansamuu manani <hesitation> woni <hesitation> akanantun dib ette dib duftini dib akkami duftini ennan dib yaani inammani <hesitation> birrini <hesitation> maan yeden wonsin hinfenee abbakan kar hinfeduni abbakan won fulani hinfeduni dub abakkan tae won tan dabba won akanantun dudun isian nuksi duftinii maana oboleske woin diddani oboles kenke malinin dabet inninen maita sindida sababu atis hinfetuu inninen lazima sijibbaa.